Tosta ɗo e naftira ɓe yiite laatiriyee foowina element gaam ɗum defa bereedi. Ta ɓiɗɗi liva ɗum ɗum mari, yiite nge nge filtoto, nge heewa tarde. To nge heewi tarde ɗoo boo, ɗoon nge wulata bereedi, seto ɗum wartii noone leydi leydi jum.